ayem seyoe nahua ihuaxaye cha aye ñatel laa .

Ena nmalate ena ñaqpioleq nache na natannaxalate

Ayem meten so denaxan so tonolec qataq ñeman

Na ñaqpioleqpi imaa' leqpi ñoqpita da iashiaxateq na palocna cataq na pelota

Aiem se machiguiñe caica da camachaca da ñachalatexaq

Ýi'axattac ra ipiaxac qataq na nata'pi maye ýauan huetaigui na aviaq

ayem sayaten nahua qadaqtaqa chaaye sohua qadquedoxonaqa ayem yapaxaguen nataq en nahua ialaqa naaqtaqa ayem yapaxaguenec na docshepi.

Aiem ñoqpita da aiem ñapaxaguenataxanaxaq teque jet ñoqpita da jet sapaxaguen

Ena hualeq iagueq l'taaraiq ena pexaxanaq ,quiñete cataq hua'am

Da ivita eye carañoxoqui aiem et ena nquiantaxanaxaq ena imaa'

Ena caihiaxanaque da ihelaque ca lenteq ena l'malate checoo't eñe napaxaguenaxaqui

Ena imaa nahuache naga yague ena napahiaxa iagueq ca da nopo caraleq da natomchiguiñe

Ena nollec saivinñe ena iaguec nchevec teque iaguec ena ncheta naxatec ena aro'oc

Da huee' na nataxnanaq uañe aiaten neeso so anoon che eta aiaten da qalota qatac jacpoc ñecatec

Aýem ñiqopita yi sabado qataq domingo cha'aye ñimatec

Aiem yoqopita asa jañe ena onaxaiq noxoxot

Aiem saiaten ra samaicnaxan ana altemoi qataq ana mooto

Nañaqpiolecpi qadma' l'ecpi nmeten da ýi'asaxaatac ana pelota

Ñocopita da invita

Aýem sa'amaqten da malaxadaic na piguen cha'aye maiche l'ogoiaxac

Aiem huo'o ra ñaquitaxac lta'araic ra sauana ca npaxac l-lla qaioqta qataq ñaiamaxañi naua paatrec vi'iye.

Aýem saýaten da setaqa na Qom qataq Doqshe

Ayem se metetac Ana qaguetapi qatac huayempi .